Laha ty karaza menaky misy azo amy- azo baka amy raha mitiry: misy menaky kapiky, menaky soja, menaky tournessol. Ty maha samihafa azy, laha menaky kapiky raha iny, manday tsiro kapiky zay. Laha menaky soja raha iny, ty tsirony mitovitovy amy tsirony mitovitovy amy soja avao kea. Laha menaky tournessol raha iny, ty tsirony mitovitovy amy menaky tournessol avao. Misy avao kea moa zany menaky kinagna. Menaky kinagna io fatao amy volo sady fitsaboa zany lafa tena marary, fanora, lafa misy tapaky rey, ory amy menaky kinagna.